A fomba hitehirizan’ny kolibria angovo aminà fanidinana malaky an, izy ma zany an de anisan’ny vorona maivana be izy, de sy mandany aina zany izy an magnembagnembana akeny, de iny no afahany an mitana i angovony sy mandany aina marobe zany izy, fa bitibitika fogna defa mahavita ananjy mandeha, mandeha lavitra sady malaky.